أحب أني أكون شابة بالغة، مرحلة البلوغ تعطيك الفرصة حتان تجربين الحياة وتتخدين قرارات مستقلة، <hesitation> لكن الطفولة بس لعب، ونس لعب جري.